Ny anakahy manokana zao ny anakay za kôfa mipasoka patalohanakay zany, izy io zany tsy tiako izy io; maty masony e! maty masony zany manjafoka; ein! _x000D_ Donc zany ataoko mivadika izy koa fa pasoko, bokeo amzay mi-gardé couleur-nazy tsara izy.